<hesitation> Ny toetra anagnan'ny lambondriàka, <hesitation> tegna tsy de haiky ay fao zah ndraiky nahita tamin'ny télé hoe dauphin zany magnavotro ôlogno de mi- misaoma miaraka amin'ôlo, managna affection be amin'ôlogno zany izigny.